بنجول أشتغل على نفسك، خد كورسات، بش تمشي، أي مكان اللي تتوظف على طول، لأن كل ما يكون عندك كورسات، كل ما يكون عندك شي، تقدم لهم أكثر، كل ما يكون ليك فرصة أكبر في إنك تتجبل بهالوظيفة، حاول أسعى دور في شركات واجد تدور على ناس كيفك، بس إنت حاول مع الوجت هيبج عندك كل شي- هيبج عندك كل شي، اى شركة تجبله.